أول شي نروح على محرك البحث قوقل نكتب إنشاء بريد إلكتروني، راح ييجينا خيارات نختار بريد شخصي راح يطلب مننا الاسم اللي نبيه واسم المستخدم، ندخل الاسم المطلوب واسم المستخدم في الحقل المطلوب وكذا، بعدين راح يطلب مننا كلمة المرور اللي نبيها وراح يطلب مننا تكرار كلمة المرور، بعدين نظغط على التالي راحج يتم إنشاء الحساب ونختار العمر والاسم وكل شي.